Fomba fiasanà radara hamantaranao araha anh: alaiko ohatra foagna hoe an-dranomasina de akeo zao misy radara de raha ohatra ka hoe miakatra i ranomasigna, de radara igny manome signal anao hoe aty an-tanety hoe hisy an'zao any, de efa kôpikôpy zany ianao hoe <hesitation> hiakatra ny rano de zany fahafantarako hoe fomba fiasanà radara.